हेयर ड्रायर एक मशीन होदी जु गरम हवा निकाल के बाल सुखो न कु काम करदी। इमे एक पंखा और हीटर होदु । पंखा हवा खींचदु, फिर हीटर वे गरम कर दु । गरम हवा बालों में लगदी ही पानी उड़ जां दु और बाल सूख जां दा ।